झाड़ो के ब्रुसेल्स जो साधारणत बांस, प्लास्टिक या रबर के होवे। और धूल को पकड़ने में मदद करें। जब आप झाड़ू को हालावे तो यह ब्रुसेल्स जमीन या सतह से जूड़ी गंदगी को खींचे। और एक जगह एकट्ठों करें। झाड़ो के चलते हुए उपयोग करने से रे से और सतह के बीच ग्रहसन उत्पन्न होता है जो गंदगी को सतह से एकट्ठा करें। उसी झाड़ो के ब्रुसेल्स में संकलित करे। झाड़ो को एक दिशा में खिंचवे ते धूल और गंदगी एकठ्ठी हो जावे। इसे एक निश्चित स्थान पर एकट्ठा करो जावे। जाते साफ करना आसान हो जावे। जैसे झाड़ो को चलते हैं। रीते सतह पर फैली गंदगी बाल, धूल और अन्य कचरे को पकड़ कर एक जगह जमा कर लें। जिसे बाद में आसान से उठाया जा सके।